Najah, nan nequi este necmectes sente petzotl, negneque sente petzotl necmectes unen chichiuas icuotes, para noso ma, masequimatico quintiquineh cau quitichiuah, lo, lo que tlipaso deve se chili quisa cucuc sequi amo quisa cucuc, tons nah nau amo nipiya tlahtlaculi, porque chicli sa quisa noihqui tla cucuc, tlamo cucuc nimodo. Oxon para ino cuali quisas o quichihchiuas solomiente, quicuanelos semeroua, ore merouac quichihchiuas quemeh quiputlos nochi lo que tlen pasarivi, tomuan hasta tlahtlatlah. Oxon cah ocsente pues ciertamente que oqui oc icnamacah ero la verdad amo tonto oc velque tomin, tla chinga, trabujo. Amo, amo porque siysvi tllivis, lo que tlen pasarivi yajah tomovan tlahtlatlah. Oxon sequi chili cucuc, sequi amo cucuc chili pero yen no matquintendirucan queh nah san nihcuoa amo mati cux cucuc yica noso cux amo cucuc. Entons neh ompa amo nipia culpa, nimodo. Oxon sente caunteh inon nan ictoua enqueo. Oxo oc senteh inon icuitlaxo petzotl, quisa de noche, quisa para rellenah pos quicoua tomatl, quicoua oxos, iji aceite, quicoua oc, pero tla noche quitlalilia, difirenteh vielic, nah horita nehua nocovia ca Tetelcingo campa neyah nocuncuoa, pero amo porque ocquiquipinoviyah, tampoco nequetos amo vielic, pero aver. Nah ihpo nivili nichiva noxon, ay maniquito de por sì, tlipas nimocumprumeterus uan de por si aihmo niquihto. Tiehniquitos, tieyi, pero, son, son para nehcuas ihquiyi, pero ma- manicnamaca ihquiyi aihcueli, ayecmo, ya yica amo comprumeteruoa noche yenon, mejor ocachi cuali amo una oc uve. Pero quemeh sa para niquihtos ihquiyih, pues yente quih amo vili quichihchiva noncan o yoven tlalivis, mejor cachi vali, na Dios mejor cachi vali tlen mocovitin. Amo vehca tiosquih campa chonti nochi se la amo inmati queni itucu xino ticunino ticurumpiero arieye, quicuitia fachos amo inmati quen ituca mate Beto, mate ituca eh, Beto, Beto mate. Veno inon Beto yovehco tlalivis uan la verda, tiecune don Juan Terrey mati tujudereh aro, pos quemach upa inon amo tiquehtos yi viejo tlalivis, pero la verda quiemah quicheuileah, ¿tleca? porque quicualitah de por sì, para maquimpia gente pos quemah quepia sabor. Nah gu itlah nihqui nicuas umpa nias, la verda queman nicua. Oxo tlo, Beto tlo Areye pos yeh oveh inon quemach, quemach quipia tres años cuatro años desde quieman, desde que uniamia itahtzin. Cu yuvencah imero padre chichiuasquione sa por mo oquisiyave, pue la verda gente amo complacereve, qui amo velic quichihchivayo no iolor quio tlamachihtica hasta amo quimatiueh pero aver, siyave oque pero nimodo, ihqui inon, ihqui inon negocio oquipiaya para noso fiel comida arogo, aro tianca nepa cachi cuali, mustla vica tiaveh pero ixtequeta mate uan tequetas sotepan hasta so tementias ompa uan, uan quemah es la verda quiuicah. Hasta pao no safa noquetz o noso poleve. Te esta dieciendo una hora, ah una hora